Karazany telo a ny karazana ranonjavatra fagnadiovako fagnadiovana ampiasaiko, akao a le fampiasaina aminà lasiety a, <hesitation> liquide vaisselle io a nickel, de ao koa le fampiasaina aminà lamba, mampiasa eau de javel a, de ao koa le fampiasaina aminà rano, mampiasa sur'eau.